Ríí nakhruaꞌjo̱ꞌ rí nathíi̱ rí lapisérú rí gíꞌmaa má mi̱raꞌdáá siémpré náa̱ guꞌjuáá porque ndayóo̱ má mi̱tha̱gíꞌma mbá xú ndayóo̱ ndayáa̱ nacha̱ rá lápí ixi̱ mitha̱ni̱ mbiꞌjiaaꞌ mitha̱ni̱ xógíꞌ najmaa, xógíꞌ má náa̱ ndayóo̱ má ada̱ náa̱ eskuélá najmaa xógí rí lapisérú khui̱ para ikhúúnꞌ najmaa xógíꞌ jndoo náá má. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí lápí ixi̱, rí lápí ixi̱ pu mas najmaa ikhaa najmúú i̱jjin rá ndoo̱ nuni̱i̱le taréá nuni̱le trabájú náa̱ eskuélá rá más najmúu̱ rí lápí ixi̱ eyo̱o̱ ikhúúnꞌ. Ŋgaa̱ xúꞌkhu̱ má importántí lapiserú rá, nundaꞌja xúrí maestrú rá para xúrí gi̱nii inisiú rí náa̱ xú mi̱tha̱ni̱ mámbaa mámbá ajngáá rí naꞌkhu̱u̱ rá, gi̱nii ikhaa ikayóó ri yáá de inda̱wáá rá ndáriguu rá, midxu̱rathrijña̱a̱la jma̱a rí lápí ixi̱, xkuaꞌnii ikhruaꞌjo̱ ejmúu̱ rí lápí ixi̱ para que rí xkuaꞌnii ejmúu̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ rí gii̱ xa̱bu̱.